باش تحضر طبق سلطة فواكه بسيط، أول حاجة اختر فواكه حسب ذوقك: تفاح، موز، برتقال، عنب، وفراولة. قطعهم لقطع صغيرة. بعدين، اخلطهم مع بعض في طبق كبير. إذا تحب، زيد شوية عصير ليمون أو عسل على الوجه. ممكن تزينهم بشوية نعناع. وهكا، عندك سلطة فواكه لذيذة وصحية!